Tu atoro, tu atoro taupe pekoia tuatoro pidaniai nalo inau ela na siamela ela nalo kai, kauaaikalna tu elae kai aloa, tuatoro a pidani. Tuatoro na sa tuatoro tau pokai pa tuatoro, alogani ruma sakanala, alogani aniani na saikai ni lago auna tu anuai pa aloatoria. Auna tu isiu anua pa pa torutoru atoria, are taupauwa ruma atoro ela ba ruma atoro, ruma atoro taupe aloa, ruma sakanla tapa tuisau ma paka wawagana naolo atoro. La ruma atoro umano tupa tu, ruma atoro taupe aloa ma pa kainanoatu pe atoro kasi. Ruma atoro nalo ma patu pa atoro. Agoalto aniani tape aikala pa tuisau ruma tialai. Ruma atoro taupaa aloa elae auna tu ma atu ala adu salna atu atoro, pa tuatoro isau. Pa kaina ma paka wagan tiasaka kaisi ruma na siamela gesi. Elruma atorola taupe aloa la mapa tuatoro. Tu atoro na, na rumasa aikala, na aniani asa aikala, tuatoro na na ine auna tu anua isiu. Ine auna tu anua isiu sai keaini alo pa aaloina. Ine auna tu anua isiu sai kaini torutoru pa aloina nalo wagaini arimamaeri anua isiu alai tupeka atoro. Tu peka atoro ma anua ine dipa torusakaio, anua ine dipa torusakaio are anua tu anua la pe saka. Anua ine dipa tutukuoedia dipa uwo idena baina aka na tioni na na ekaini tioni uwa. Are alolai tu atoro elai na rumai asa aikala aniani e sakala amatu matalai e saikala. Tu atoro ela na anua isiu, anua isiu auna tu taupe aloa au. Paka wawaganai ari mamari, paka waga anua paka wagana poka dia ine auna tu isiu anua pa alo atoria. Asalailai nalo peasa, la pa pepeusiaeu. Auna tu magea soma taupeua pe podo elauna tu laesi. Deo isiu pa tu ala na tuatoro elna la pa aloa. Are waini auna tauna auna olabu la pe podo isala. Auna tu paua inau la aguna tu ita la ka aloaisa. Ma ela as ini patalo tuatoro rausua sadia lai elna tualai la ena tupa papaikea. Nalo adaini peasa podoia daini peasa podoi adaini podoi ade. Nalo la taupe waina, inau la aguna, ini ppatalo asadiai aguna elae tapua tapua aguna, aguna ela guna aguna totorualai aguna paparasalai, aguna rerewasala ela ma auna tu pe atoro. Auna tu aga alalainai aga ako akomala pe atoro esala. Arara suna aga peia ga alalainai aga ako akomala pe atoroisala, ararausuna agepe, ala alalinai aga ararausunai pe atoroisala pa toru dukana. La taupe ka irua aumano auna la aka taupe takatakapeu ela ma auna tu peka atoro. Auna-auna tu <noise> aga ala alalaina aga peka, paka tutuatoro are alai, adanatu, kainaguna tu ita elai asalai ini tuasadiai ela la asa. La kaina aguna tu elaepe, ono onou, matamata wagai elaiai mano kauwa pe ka ka kaisia, kai kaisia waini elae, inau atugu, alagu, aibigu ela na tu elae asana waisau ka aloa, ela ma la ena ono onou agu na ruma sosolai tape akala ela ma tu peka atoro, ma ka tutu atoro kaka totorudukana aguna tu. Alai la ena tu, ena onou. Ena mata matau inauau pe tuisala, inaua pe tuisala waini, waini aguna, aguna tu kai, kai torudukana ela, la ena ono onou ine aun a ruma tape aikala, aka ine auna tuai tapa aikala. Ma adana tu peka atoro. Ela la ena ono onou nidai tape tu, ma adana tu alogana na sai siamela lago dapa dapa mala mala eda, alogana na sai, sai siam tape laidama na, ma dapa, dapa toru asoalain dapa o ena e ena e <noise> la ena ono onou nida tada paka iru a adana tuai, adana rumai ma siamela tape lalaumaela siamela sakana atodla dapaka lalauma tabaka totoru astoalaina are ma dapa awirouna. Elaia tu elae la ena ono onou tape wa iruidama ela ia tu ela madapa kaisi beladia, tuatoro dapa kaisi belaia, tusaka tape lalaumaela ma dapa astoalaina dapa ageina. Ela la ena ono onou nida adana ruma ti alai, nida adana adana tutialai tape lama tu, ela ma ela ppatalo ela elapa astowalaidia, la ena ono onou tada kairu adana, adana, adana, adana rumai malaia onou, ia tu saka tadipa lalaumaedia madapaka astoalaidia. Aka mate tape lalaumaelama dapaka a stoa laina, auso tape lauma, saikaina ma taalo ma dapaka a stoa laina, kasisi la ena ono onou nida madaka irua adana ruma ada na tuai. Ada na tuai la ena ono onou tadapa irua ma ela dapa astoalaina, sai siamela ta lalaumaelato, na sai tu ta lalaumaelato ela dapa astoalaina. Are waini ela na tuatoro adana rumai, ala alagu isigu, atugu isigu, aibuguisigu ela pe tuatoroisala. La asa ena ono onou, initu asadiai la ena tu takae aloa, nalo kaya kaua kaya aloa waini aguna tu pe atoro. Arimamairi palopalo aikala tusaka aikala, ariatuatuni, aguna rumai ari atuatuniaikala. Are alai ela na tuelai nalo kaipetoia, kuwa aika ela ka tu uwa sagu. Ena tu ela nalokai pekoia kaua, ena tu e atugu lago pe aloa, aibigu lago pealoa, inau takae tu uwa atugu kai atorua waini atugu atuna pe atorua elai waisagu aika. A ono onou elaina ono ono, ini tu tiadi ai la ana tu tara paloa, elama pe tu pe atoro kau no onou pe atoro. Ono onu namini, namini anua isiu pa tu, ela pa ataena tukutuku palopalo ma paka tukutuku. Are waini auna tu seisiu pa ari amamre ela pa ataena are waini auna tupeatoro. Taupa wagana sosobi palopalo, tapawana apou tadipa wana losola palopalo ela ma paka atae, paka atae papara ia saikaini. Au, au anua taupe anua ariamamareu ela pa ata edia eisa pa amaredia papara elae pa alobokodiaeu, pa alobokodiaeu tu enalau papara nu palo bokoidiaiu onatuai elae, elae asa.